E karazane pataloha koa, misy e teritery misy e malaladalaky, arakaraky avao koa zany hoe zany mampahazo aigny anao avao zany gn'aminigny raha igny, misy magnano pataloha velondrira rehefa amonzy fety, magnano palazzo e e gn'olo madimadimoasely io, e somosomondrara io, izay izay aby e karazane pataloha.